Yala ika rahlosanay ukis ay, lakini ichi kul ton ukeri galaka iddo ton ukenanga firgikes. Isata tar irinane rahla jusin agarikon iddan agrisgata, سعيد وبخيتة, hiddo juu? Wireadol juu? Nougini halala? Wala ajiredagi? Nougini arag jebinina ton irinan shongirina dume dagariga ikon barka tiari. Bardu noug husan ajira fira, nour ika talekin ahsan ga tidin, tala gon gurra tiginkidin lakin gurra gon gesi zala gon gasi irin ay do bagnimun jusinogo u fa gon kira ter ان شاء الله logo.